التاريخ اكيد مهم انو يندرس لان المفروض ناخذ العبرة منو من تاريخنا بس بنفس الوقت التاريخ كثيغ محرف كثيغ اكو اشياء غلط وصعبي تلقي المعلومة الصحيحة او الدقيقة باشنو الصاغ بالماضي خاصة كان قبل ما عندم كاميرات وتصوير والالات و وسائل انتقال معلومات وكذا